आपका पड़ोसी क्या पागल छ न। आपका पड़ोसी न मैं म क्या बोली उन बोली की आपकू नोनयाल स्कूल माजी नकल करदू और नकल करी के यू स्कूल म अच्छा नंबर लौंदु और वैसी जु अच्छा बच्चा छन वैसी पिछने वाई जां दन नकल का चक्कर म आग्नेय बढ़ दु और टीचर के पता भी नहि चल दु। हमेशा पेपर म नकल करी के पास हों दु या बात सच्ची छ।